Дар ошхона табақ ва дегҳо шакл ва намуди гуногун доранд, ва ҳар кадомаш барои коре беҳтаранд. Табақҳо, масалан, якчанд навъ мешаванд. Агар ту хоҳӣ тухм ё картошка бирён кунӣ, табақи оддӣ ё бо рӯйпӯши махсус мисли тефлон беҳтар аст, чун хӯрок намечаспад.